Ry zareo avy any Inde an <hesitation> olona tia karokaroka ry zareo. Zareo moa izany anisan’ny firenena vitsy manana ny baomba nokleary eto ambonin’ny tany. <hesitation> ry zareo koa an <hesitation> anisan’ny firenena mivavaka aminà <hesitation> andriamanitra maromaro.